Nihia chá min sopa ni si si ta 'hiaj min unn a sinin ñan narán ña'an 'ngo ka' ba'ninj ni, na'ninj si-sartin ni bé ta ni ka'anj chaka unn sopa tienda kititínj sopa ta nga kwej kin ni, síj titín sopa nga kwej kin ta ni aráj unn natsin chitin' chuhua likuadora man ni, síj ka'nin natsin ta ni a'nin ñan a'nin si kwenta cha chiñan' nihia ni a'nin unn, kwej lanchu riki ni ará nne ni ta ta utaj iri'hia 'ngo si taaj hora irihia sopa ta ni ta min si 'hia chaj.